<noise> Araiky, aroaw telo, efatra, dimy, eniny, fito, valo, sivy, fôlo, araiky ambinifôlo, aroa ambinifôlo, telo ambinifôlo, efatra ambinifôlo, dimy ambinifôlo, enigna ambinifôlo, fito ambinifôlo, valo ambinifôlo, sivy ambinifôlo, roapolo.